Busa no meo ia so, na fe'en na nai aopan. Busa ba'u lena meo boma busa ia ana deka no hatahok lena meo a. Meo ia ana be bisa mesak kan sanga nana'a nininum ma busa sona ana deka no hatoli manuk ka, fo ba'un na ana lo be so na busa tunga.